Au bisa suik oe no sa'e sepeda pas au teuk sanahulu. Tehu au anoli suik oe selama minggu esa besak a au bisa alelak suik oe. Kalau sepeda so na au anoli losa au alak selama faik ha.